Iraan om jälki üts sääne maa, minka kotsilõ ma midägi ei tiiäq kah'os, aga ma tiiä, et tuu lipp om illos värviline.